Aya kemwaia lo monyot nyo karam, ku mony’ot nyo karam ku kigh nyo mokoi chi nyo kemony nyo karam. onyuton lo mi chi nyo mo mokonye monyut nyo karam. onyuton lo mi chi pyo mokoromchini. nyo, lasma koromchiini, chi anga tukwul kumony mong’or nyo karam. Ku monyot nyo karam to kerup ny’ulechino, kirurut, chase po kor mi kirurut chopo kor cho koromach chino yomoi kerup nyu moyomoi nye keshal nye chi, mayomoi nye keteighyo, moyomoi nye chunyenyi chi nyua chi. Kulenye yee, tokupkaa ketore ombo monyot nyo kumii ombo pich cho kulekto ombo pich cho kulekto tukwol nyi nyo pororis ko ku ombo kemong nyo karam ando monyot nyu karam, nyi nyo pororis koku ku kigh nyino tepenenyi, nyo karam. Mesholenyi nye nyo pororyeng’u, mesholenyi, nye nyo moneku mendo chikwa pich cho petei to chuniea kigh nyolee kitee. ato kenywan ny’olyon nyo kengwan nyi ngo pororis ku lasma apekwa any'alanu, akorokwa kei akeny’alan taku teka korenyo keny’alan undo to mburokwa nyo karam akerop kirurut. To runy’anyi chi kirurut mendo takumony’ot nyoni nyo karam. I takemitenyi nyo pororyenyu ang’alanakwa nyo karam. tokeun pat monuny makosa, akurokwa nye kei akeng’alan. akelosteichi kei imburonyi nyo karam nyo porori skoku, moninye chi nyo sholoi nyo karam atotop te kesenyi. ngonyi mukoi takung’arakinyi. Andan pororyo nae nyini ny’orokinyi. Nyo yomoii to kungwon mony’ot karam ku mburenyi, nyo karam nya pororyengu. Meshal chi nyo chi. asatakwa pat ny’lalekwa polepole. aghamakwa kasinekwa. ghamekwa kasinekwa pat ombo otini, kimwochini lo keny’araka kei, osholokwa kei ku rahisi, keshol kei aku rahisi kungwin mong’ot nyo karam ombowolo chikwa chomyote amelutu nye kigh nyo ghaa katikatingwa, molutu nye chi nyo ngwuno sany nyo ngwnoi kupeshienekwa to chikwa chomyote, omburokwa nyo karam nyo karam ngo pororis kokwo. Kle ombo kirurut ato tonu petei kanisa. ku korum kepa kanisa pichiy kanisa nyoman. ny’orokoi pich kesuwaa ng’al cho kuramach ny’orokoi pich mburonyi nyu pikokwaa nyo karam ata atona mitenyi soghee tororot. porunyi ny’al cho pichiyech lenyi pat kigh nyino mchinote. mendo shulenyi nyo chi. lukwonenyi chi nyopo rumtagh. runy’enyi kei ilostoichinyi kony’enyu atona koto kurumu ng’olyon ombowolo ptangeny’mot lasma pat kumi tokolee ny’al ombo ngwinyinete mendo kuchicho tukloch lokor. Wolo ato atona kengwon ngolyon aa mitenyi kanisa. kurumu kigh nyo kuro kuro lastagh alusteghchinekwa kei. ilostoghchinyi tupchenyu any’alanakwa mut aloghstochikwa kei omburokwa nyo karam ombowolo rumu ata ombo kanisa lo chemnee wetoi kanisa aku chi nyo yioi ny’al cho karamach to atona kotomi ng’olyon ke kurinyi pat nyi nyo iwetei lotei ng’alechai ilotyinyi pich nyo karam mendo wolyonenyi pich mendo mi chi kanisa nyo wolyo pich. Chi nyo wetoi kanisa ko chi nyo yighoi ng'al the karamach, isatany, ny’al, onenyi pat kupicheyechitu ng’alechai amony’okwa nyo karam, omborokwa nyo pichiy nyoman: mominye shulu otoni tokocheghekwa tunukwo achaghakwa nyo karam bila kerosa kei, kong nyo ghaa. aa momi chi nyo nyoru kigh ametoo pororyenyi, ombowolo ato chichona kilut kanisa, to atona konyoro kigh, cheghchin, pororyenyi, mendo, mendo pchaghchini, amososonye chi chi, mesosonye lo tung chichona mang’oy nyo mii nywony, 'mwaanyi. lo tony anga tukwon cho chany chi nyo. Kanisa. Koroikei nyo pich lokur otonokwa kurkei ny’alechoni to teno kar kei pich lokur kupichiyit ombowolo kario kei pich lokur, mominye che nyomi yom mominye chi nyomi ngwony. korokei pichono lukor, angu napoo maisha, tokei mong’ot nyo karam ku atona komony'okwa nyo karam tonu oltonenyi tukukuu, to atonu miteny makit altonei, mendo tenenyi chitanya cho chany itononyi chitanya cho ny'oro, tereny pat pich kar kei lokur to atona koluto nyonu kolutu ata kolutu nya lee nya lee customer nyo le mkenion itononyi pat kar kei lenyue po poghet aai ipimchinyi chi kar kei tukwun, mendo tonenyi chitanya cho chang itononyi, chitunga cho ng’oru ando mendo rosenyi lo chemnee mendo ochamienan tukwul, itononyi tukwon cho ny’oru mendo karam kiyoni, motekei nye kor. Yomoi ny’ala cho tekoi kor kechomyo, atonokwaa kei tukwon, amaakwa tukukwo amtekwa akong’a. lyaltenyi, tukukuu kurup kei nyo pich lenyoni chominnyi nyu pich ng’ata to tene asyechta ngut pich lo nyi nya yienyi, man. Mendo wetenyi imwoghee to kitopo chemnee lo kigh nyoni nyo karam, isotyinyi, achane kutopo nyo karam nyoman, ate to lapai ata kapka pichaye kiliponoi: ropyenichae kiliponoi, kor takeng’arak ker tukwul tona mikeoi biasharanicho kule chi, nyo kikesoro, yomoi ketetecha ropyenichoni, yomoi, kemutouta ombowolo ko man kemututa ropyenichoni. Totenyi. ropyenichoni; ombowolo mendo ko cheku, ko huki pichini kucheng repyenichon ketotecha lenyoni aa kemburocha nyo karam, keacha kigh nyo karam mesholenyinye chi ngo chi, menwoghonye chi chi. Ato atona kenywon chi nyo ko kwal kigh, aa katomwaa ny’olyon nyoo kelil mukuloung'a, ilosteichinyi, ilosteichinyi: nyinde ombowolo, pergine mengut nye ando komwaa nyo mendo ko mchinote wolo to pich chona mokai kumong'ei, mong’ot nyo karam, aketek korenyo, kelostoghchini kei, aa mwochinyi, mut. Ato atona kenywun mwonyi. chi makosa lo keo kigh nyomi, wolai nyo komokea nye lo siny ombo makit nona kemitenyi olteoi tukukuu. ombo turukuu cho kolteichinyi, chi, imuleny lot aimwochinyi, lo mutyo nyo wan ros wolona kolelchan ataghan nyo karam, owan ros pat ato teno asiyech, muounanye kigh nyole nyoni, kemwaa mut, amwaghakwa mut, asatakwa ng’alechoni mut, kupkochi chichai tukwul lo. Kenyarakanyi, nyinde, apkochi lo mito nyinde kuny’rokinyi tukwol. To opekwa mut, any’orokekwa kei ombo kila ny’olyon anga tukwol. Aku tolenyete yomoi keripoi, tokemony mong’ot nyo karam. yomoi kesuwaa nyini, le sopenyo, yomoi kesuwaa perwoichete yomoi, kerip porwoichete ombo misheut. Chang'it somewot sai, chang’it somewot cho pkonoi ngo kinonut, pkenoi nye shola, pkonoi woni kumonytoi nyo pikocho, mokuchomnyonye pich. Yomoi misheut kerip, tona kakumwaa lo keripo misha, ku tiliyo nyoni nyo yomo kerip porwoicho. Yomoi kurosoy chi mishonino mi kwomoi lo nen. Tukucho chote kuyopoi yomoi kesuwoni kyam, maam <hesitation> meaam chi paan chik, mendo karam ombo por: yomoi pat keyopoi tukucho chete kuresinyo, yomo pat keporchini porwoicho kigh nyo karam. Yomoi kerepoi tomo nom pich somewut keoi pat keryogh ta le tokwogh ando keyapanyi pat parenyo, takumutmata nyu le mwagh ambo por tumo lukwu nyo konu preshen nyo sukarun keto perwoicho kumbur nyu karam lyumanyi misho nyo karam, iyumanyi misho nyo kichonyonyonoi mendo misho akonga chik. To kyaam misho akonga ku konu kombolelyo napoo, takusomeu nyoni. Ata monecho toku yetui nyo karam keto misho nyo karam. Tokuyero monechoni, aa takulukwu pich cho tung nguvu asiyech lasma nyo ketonocha monuny’echoni misho nuo karam. Kepaacha monung ombo saatin, mendo yomoi lo kimburoi, kwimon bila omisho mendo karam yomoi, pat kemburoi, ato relto poroyin kee <hesitation> porointonino kigham kwamisho monung'o keto monuny omisho, akumbur chi otini kupugh monechi, tomo lukwo nya potai wetei asis mbaka asna, kyaam moning kemei, poryo motuwoi walak, kuchiryo mukulis watak kunam mukonjwa ngo le alcer, mokaram nye mi somewat ko choni, chany nyoman somewat cho kipkaa skuizi, yomei keripo porwoicho nyoman ng’alechetech moyomo nye kembur nywiny are kasin kewirta kewot yomoi pat kesuwini to misto nee yomoi kwomisto pich, aa tatulukwu porwoicho nyo karam. Aa mokorip nye porwoicho nyo karam. ripony. Chi nyopo pororyeng'u, iripony, chi nyopo tilyeng’u. Korum keresoi kei meros chi nyeng'u angit. To rosanyi nyeny'u ong’ut, kumochemonye tororot napoo. yomoi rosyinyi topmeng’u anga nyo mi kamasung'u, irosyinyi, nyinde tukwull lo yomoi. Kee, kerip maisha. Mwoch neny, pat lo yomoi kyomisho lo yomoi kyomisho lo yomo kechul omoisho lo, akerip tulilyo tokwul mi sumyon yee nyou, moyomonye keoi omisho nyo somyon, yomoi kerip morun. kewonoi moron saa anga turwul. Kiwonoi, morun tomechiryo pich mutnoi, iwonunonyi chi morun to kyomisho iwunonyi chi morun teghaa kigh, lazima iwononyi moron, lanyi: kigh anya tokwul te topeno nyo karam, ombowolo, towestenyi kwimon, kitakwesatenyi pich, kiyat kinumutenyi tukwon chole sumyon, tomewononyi morun. imetinyi omo sumyon. Yomoi kemburocha nyo karam nyo pikocho, akenet monung chae to mongech lo kiwuno. Moron kee kikong’oi to misho to rir nyo karam, kiwunoi misho to wo nokogh ake chagh mishe ayo karam arkea wolo karam. meonye misha wolo ghau; karam nyoman otino kekiborocha nyo karam akeripocha chu le monecho, keripo cha mpaka pikocha chini mongecha tukwul, ake mburocho nyo karam nyoman, keripo cha korenyo tokemony’ocha maisha nyo karam nyo pikocho chini mi kuwitecha lo, kemburocha nyo karam nyoman.